Comme man dëkk yu ma jot a dem, dem naa gambia, gambia mu ngi fay dem, neex na trop, foofu laa dëkk, neex na trop, trop trop neex na, parce que lu ma dee dugg daf dee yomb si man ak lu ma dee def dafa yomb si man. Dem naa sénégal tamit, sénégal moom tamit neex trop. Dem naa casamance, casamance tamit waaw moom tamit neex na. Dem naa guinée-bissau tam neex na, ñeenti dëkk yooyu laa dem gambia, sénégal, guinée-bissau, casamance, ñeenti dëkk yii laa dem, waaye dëkk yi ma demee moom neex na trop masha allah waaw